السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا فلان أول م- أول مرة أشوفك هنا دايم تحضر هالحفلات؟ عاد بنبدا بسوالف بسيطة مثل وين يشتغل؟ أو هواياته عشان نكسر الجليد ونتعرف على بعض أكثر.